Kwenta kisij 'ngo rasun kimanj ka'i kwi ro'min 'ngo hia'aj 'bí ni sij 'ngo si chi' kwi ta sisi kará man nakoj, ta ni kisij kiman toj ka'ij kwi na min ráj kisij toj ni ka 'bi man kirij chaj ni a'nin riki si-nubij ni a'ngo si síj toj min rininj, si 'ngo si chinun' kwi si sisi kachí nninj chira kimanj sij ka'i kwi ni, natsin ni sij 'ngo chij kwi manj nga a síj anej ni, sa sisi ba marre ke ni si toj ngo si ko kwi si ni, a'ngo si min kan kan ni si 'ngo si chinun' kwi sisi kita riñan nubij ni, pepino ta ni sij chi' kwi kita sisi ka'nin' man riñan nubij kita ni si ka'i kwi ni.